ऑस्ट्रेलिया कि अपणि क्वे संस्कृति नी चि। ब्वोलदन छिन और यो इतिहास मां उल्लेख भि चि, कि ज्वो ऑस्ट्रेलिया कि संस्कृति चि, स्या ब्रिटेन से ल्यीं गे स्या स्संकृति। हालांकि, ज्वो ऑस्ट्रेलिया चि, तख मुख्य रूप से ईसाई देश ब्वोलदन तेते, लगभग ज्वो पचास प्रतिशत से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोग व्हंदन, सि ईसाई व्हंदन। त यो यख हालंकि कोई आधिकारिक यो नी चि भई यो ही धर्म अपनौंण चि। लोगूं ते या स्वंतंत्रता चि कि सि क्वे भि धर्म कु पालन करि सकदन। हां बस कानून कु उल्लंघन नि व्हयूं चेंद, या चीज ऑलस्ट्रेलिया की संस्कृति मा चि।